Nana'ak ia tao no ita soda aopan na den ndia so. Mete neme daebafok ia so, na se ka ta na'a so na se an hapu hedis. Ma na'a ma salah nana'an na boe o se ana hapu hedis. De ita ta kokolak Lamatuak ka de hani ita ia fa. Te mete neme ita soda aopan na so na se ka ta na'a so na se maten.